Munemi me thonë që kultura e Iranit ose kultura iraniane osht ni përzimje e kulturave para islamike edhe tash kulturave islamike. Persishja u kon e njoftun edhe u konsideru si gjuha e intelektualëve edhe gjuha e fesë edhe popullsisë para saj. Tash Irani osht forcë regjionale.